Nema nina sanis sdernina sklarachi bewla xteriw lachdiaꞌ seknayimats, seknale to stali- malini to xkolini wixpignini per chiniaꞌ tulani niaꞌ nabx panani lokech kidiawꞌ bawen gushanidia ema sabuen marekana naꞌ este xchini kabna wla este siknaꞌ to mamuete gakə nirkansare, signare ko gnoman renkeneriolkə ansakenino sanganerinanor manolo malang, norama este rkiara buendad gulaa norama duuwnoro bane lleg lam bushema chyo yare mabuing ungulanuch tulonasshteg paneg pakura gueteg kadu maka dech chuwaoya makedask laurenla makedexink daa sare menkesid salobueta talobuenka saema atatila buenro romatat tatodra, natat descansa aremanik te siempre noni notrnide de wlallki matis na nuul este ties ronrabə este noraba este nogra tu tipo sarema nikawer, <hesitation> par chikidiaamu chiragoyeeba tiamo shiragon gonremaro yaalə mawashirunraba nina este mar sinoro astadaxyenla babuen wla este shion ronra manik, puerto sanen nililora sanen waniklə.